Pi fari la virdura ‘n capu la gradigghia dipenni di lu tipu chi s’havi a còciri. Pi esempiu li pipi è megghiu mittilli sani ‘n capu lu focu, falli stari picca e, nta na vota e rivota, si còcinu e doppu si tagghianu e si ci po’ livari puru la peddi. L’autri virduri, tipu cucuzzi, è megghiu inveci tagghialli a feddi nun troppu fini né troppu grossi e falli stari sempri picca ‘ncapu la gradigghia pi evitari di falli abbruciàri.